Li tradizioni sunnu ‘mpurtanti. La società moderna è sempri chiù purtata a fari divintari li cristiani comu pupi chi accattanu tutti li stissi cosi e hannu tutti li stissi disìi. Li tradizioni inveci nni renninu unici e sunnu lu nostru sangu. Chistu nun significa ca la tradizioni havi a spartiri l’omini, chiùttostu ogni omu è comu un pizzuddicchiu d’oru chi forma lu musàicu di lu munnu.